केन्या ह्या देशां जंगल सफार करपाक। आनि जान्हवरा पावपाक लोक दुसऱ्या देशांतून येता। हांगर लोक इंग्लिश उलयता केन्याचे लोक खूप मदोतिचे।